راح أبدأ بالتعريف عن نفسي <hesitation> مرحبا أنا رزان دعاس، متحمسة جدًا للتواجد هنا اليوم ، <hesitation> لدي خلفية قوية مرة في مجال <hesitation> هندسة العمارة <hesitation> عملت على مشاريع كثيرة تتعلق <hesitation> ببناء الأبنية السكنية، <hesitation> عندي إيمان قوي قوي مرة بأهمية العمل الجماعي، والإبتكاري.